Men odamlarning e'tiborini jalb qilish uchun imo-ishoralar va tanamni harakatlantirishga harakat qilardim. Balki, ular menga yordam berish yo‘lini topadilar va nimadir noto‘g‘ri ekanligini tushunadilar.